Hiŋi lɔ ii tɔ mɔkɛndɛ wa, kpaŋ mu ii siika. Bɛma mɔkɛndɛ gbi, hiŋi siika bɛ ii yɔ, kɛ ii mɔ bɛsiiya. And ii yɛ ii waŋga bɛ bɛsiiya. Kɛ hiŋilɔ siika be ii yɔ, kɛ ii tɔ ma mɔkɛndɛ wa. So mɔkɛndɛ bi, siika kɛ ii waŋga ɔ. Ya siika kɛe ii waŋga ɔ, ii mɔ nu bɛsiiya, a mu mɔ nu yɛ ii bɛsiiya.